Bueno este tehutzin <hesitation> techmotlahtlaniliya tla cuali niquihtos quenih mocuitia cameyoh. ¡Quemah! Este ino <hesitation> ompacah para coliniyah sen te cameyon o sente coche pues quiniqui inon onmopatla velocida y volante para quiuicas diriecho. <hesitation> Tla <hesitation> cacalacas noso cano quisas moniqui cuitia direccionales, pero quemah cuali <hesitation> naqueman nicchiua yenon porqui niquixomati niquixmati camión titiescatl para quitlachiyas inon adilante noso icuitlapan de oque para amo quimacatiuis nocuitlapan noso nechualtocas, pero nomacas cuenta ocon nichualtocativetz o igualmente noso nichiua lo mismo <hesitation> igualmente nican adilante cuali para cuali niyacan nivicas notlacales noso nicmopeuas nictlachilia de ohcoloroh, tanto nocuitlapah tanto nodelantih para checar amo nicchiuas canah itlah <hesitation> nicantiquisas. <hesitation> De inon cameyoh <hesitation> tlen nic mahmatocateu pues quivicas comotliliya hay noaciento bueno <hesitation> ohcon nocmotlaliah porque tiene que quivalicas para amo quimohsevihtos o cualica nochi pues, tlen quinecesitaroua cameyoh amo tlen maquipoloh para chercar pues mamo mocoua para carretera ca ompa quipoloua gasolina noso aciete canah itlah quipoloh porqui tla oquipoloh nochi inon, amo nahseteconoleneyah. Entonces noche nocameyon maiyeh nochi maquipeya para cuali occahseteu conon oquipeya acete puede ser yehcho, puede ser sente lugar de balneario, o noso neyah sente lugar de peregrinación, pero naja nicchiuas lo posible nocameyoh mahseteu hasta inon locar.